Raha izaho manokany aloha de m- mandeha tômôbiliko manokany no tiako satria ny antony afaky mandeha aho de mandeha, afaky ny te hijanona aho de mijanona fa laha ohatsy aho zany hoe mandeha tômbily fitateram-bahoaka regny de magnaraka zay sitrapon'ny saofera avao hoe am'izao vao miegny de amin'igny aho zany vao afaky miegny.